La musica jazz mi fa pinsari a li sunatura niuri chi cu granni maistria fannu parràri trummi, cìmmali, tammuri e autri strumenti. Nun sugnu espertu ma sacciu chi lu jazz è na musica complicata chi havi scali musicali diversi rispettu a la musica comuni. E pi sunari lu jazz ci vonnu sunaturi sperti. Lu jazz oramai l’attentanu sulu li appassiunati.